Ndikka holleego/hokkeego manngu dow holleego yiide. Hokkego mawngu waɗai himɓeeji mijoma, himɓeeji kuluma. Yiide kam bo saini waddane seyo e suno.